Fomba fampiasà fia reo vombony iny: vombony iny zany karaza, laha ohatsy zany tamy tobily zany iny, iny zany karaza volant zany iny. Iny zany ahafahany miodiky aty ahafahany miodiky aroy la miodiky ankavia i la miodiky ankavana i la iny avao zany ny ahafahany manao any ze raha zay, zay fihetsiky zay. Zay ty fomba fampiasany azy.